मारा खास दोस्ते रेडचे तेंदरी उम्हरों लगलागचे। इतरंग मोटा कहाचे अठारा साल बीस साल। बाविस साल, तेरती ज़्यादा कहाते थे तीस पैंतीस। चालीस साल तकने दोस्ते चे उम्हरती नानला दोस्ते। भी रेडचे पंद्रह साल बारह साल चे चौदह साल। दोस्ते चे काई उम्र नहीं देखे देखे ते फिर दोस्ती। नहीं होई करना बल्ले उम्र काजे अवाइट करना पड़े।